A arema sodina umado babaina adi laip ta ida kaini na baina taupe naolaina, baina tape atorola soma, ta mageala soma, taupa toria, ena ama amalo na atorola paka bobokoina, isou i paka bobokoina taupe papagi ma ida somale aikala ma bainau isi paka ari mamairi ela, baina ela arulana ida paupa kaisi a matampa ari pekoe tape kakalo tape ari join, elai ine baina na atorola, are baina tape maimare sa ela ina paka kakaisia, saiai ma mumudia ma pato ari mamari pa ari bokoi ela, kain patalo a pa sosolamuai, are baina taupo ataena pa lagata atoria, pa idain tu pa ware atoria ine, kaina au amaumalo ia sa, umadai baina na waua aka ida baina kain ama amalola na ma amelapae ida alo taupe papagia lago tamupa ari lao, lao elai tu ari mamairi pa aloa tu ari mamairi pa to, are baina ia maimaire papara baina adi onou ono ono ine ai aikala, are italae umano topo toruisau, baina taupe papagia pa laga otoriai. Pa lagata atoria isu ela ne na laikina, a ama malo, a sai ama amalo pa kakaisaenau baina ape sakanina ine paka kakaisa ena ama amalo mapa pekoia, taupe aripekoia muna aripekoi tape kakaloo, a amuna laip ia a-nimu ia arisaraina lago baina pa papagia, baina taupe papagia amuna laip ai tamupa ari sarai ela maapa aripekoi, amuna tuna idainasa, amuna tu peke lalaupai, raremai sodina ine pa amalo, aniani ai pe amalo, ini siamela tape aloela, bainua ela ine pe amalo ela, o peua oto alagu ta lao, tape banima pelama aniani. Pelama aniani pe masuru, raremai sodina ina pepe koiosala, ena ala ine pe, pekoiosala, ala ela oh, bainugu na mageala. Mageala gore aika, peua oh baina atiki na mageala, inau magu pekoia, magu peko somaia, elai italai pa ari papagi, tampu ua ari papagi, ari tu, amuna tu. Pa tu, amuna laip raremai sodina pe sem. Pato tu puloisamu, amuna la tamupa ari lalaoemu ia tamupolo tu, uasau, bainau, alau pe amalo oisala umado alau, bainau pe amalo oisala, ke alagu ta lao, aka banielamato. be bani belama, inau. Kaina eloaina saguto. Elae auna laipiai, baina isi na ala tadipa ari sem, ela amanua laip, lalaiala, toruna pe mage soma, amuna ari pekoe toruna pe mage turu soma. Raremai sodina, atumu tape lo podo, <hesitation> atumu pato pekoia saia laip na idainasa. umado mugealala gore aika. laip magea soma pa sosolaemu, isiu bainau. Arimamairi ikala, igani tu atoro, patalo pa alomoemu, n- rarema amuna tu, na ela umado. Paka ari mamairi, ala tape lalaupa ela, bainau tape la laupaela, lago palama ari age simu, umado pa ari atoroemu, rarema sodina, paka ari mamairi, ela, na laip elai, taupe kaisi ina sea isiiu baina, tionala pa pekosomaia. Pa pekosomaia, pa peko pa peko somaia auna elae raremai sodina elae pe, tu, elaa uasala, ako akomala aika. Auna ako akomala mate asa, laip na ida siamela, na ida siamela gesi amini ine baina isiu tamupa ari pekoi. Baina pa peko atoria lago pa, papagia, amuna peko, arala tapeke idai elai mapa arimamairi mu, raremai sodina, raremaisodina pa ari kaisi sakaemu, pa ari amalo sakaemu, raremaisodina siu baina amuna ari pekoi, raremaisodina tape tusala, raremasodina pa pekoiasau, bainau oh auna io gesi pa pepekoiau, paua ke bainagu ia, talo, eh- eloana saguto, raremaisodina ela umado pa pekoiasau, peko ia sau ako akomala aika akomala mate asa raremai baina na siamela gesi soma nida isodai. Baina tape aikala ela ine paka pepeko, tibou taupatuisau ela tu, baina amela pae, tape agesi baina isi pa tuisau. Amuna peko pe kakaloisala, raremaisodina. ra remaisodina, raremaisodina. Ako ko mala aikala. Elai pa tuaisa amako ko umala tunda na podo, alau pa peko gesi amako ko amala tai, a- elai baina onouna isina ala ia, elauosalato omalai ma tampa peko, auna lalaia ala tampa alo, pa, peko akalo, baina. Paka bobokoina tamu aritu- uasamu ela arituasamu aka kimala aika, pa tuisamu, tu, tusamu amate asa inoma, raremai sodia tu numina lalaiala akomala atumu pelo podo. Atumu tape podo mapa lala inu paua oke atumani ma podo, paua, atumani ma podo aripekoi gesinala gore aka. Raremaisodina, raremaisodina, ari pekoe na siam gesi, taupekoia, baina tau papagia ela na siam gesi. Ida siam taulo aikala elai, eh, asa, baina ala pe tuisala, ala baina ala pa tuisala, elae na, alo, elai, ma, pekola pe podo. Ma peke nini sakaia, raremaisodina a, pa tu atoroisamu, saisiam tamupa alo emu, elae ine baina isiu ala amana siamela, umado amuna peko arala pe, ida sala ako ako mala aika, umado onouna na elae, raremaisodina baina isiu alau amuna peko pe kakaloisala, ena aripekoi kakalola gore aka, pe kakalosoma. Kaina paka ari ioua pakari rupe, pakari aribokoi al paparai pa kalo, ni impa matalo pa tu kakalo adi pekoe onounu ela umado ela.